ବାଂଗଲା ଦେଶ ମଦ୍ଯୋଂ ବାରତରୋ ଗୋଟେ ପାଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟୀଜ ତକୁ। ନୁନୈସ୍ଯୋ କୋଡିଯରେ ଅଲ ବାରତ ଥରୂ ଅଲଗା କରଦୀ ଥିଲେ କାରଣୋ। ବ୍ରିଟୀଜ କହୀ ଥିଲେ ଜେ ଇତ୍ତେ ବଡା ପ୍ରୋଵିନ୍ସ କୁ ଖୋନ୍ଟରଲ କରିଯା କୁ। ହେଲେ ହମେଂ ତକୁ ପାଟ ପାଟରେ ଵିଭକତ କରିଯେଵା ଚେତଵଲେ ଭାରତ। ବ୍ରିଟୀଜ ସଂସକୋ ଥରୂ ଆଜାଦ ହଲା ଚେତଵଲେ ବାଂଗଲା ଦେଶ କୁ। ପାକିସ୍ତାନ ସୋଈତୋ ମିଶାଈ ତକୁ ଇସ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲୀ କୁ। ହୈ ଵଲା କିନ୍ତୁ ନ ଜୁଧ୍ଯାରେ ବାଂଗଲା ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଥରୂ। ଆଲଗା ହୈ ମିଝେ କୁ ବାଂଗଲା ଦେଶ ପରିସ୍ତାପନ କରଲା।